Lan moo gën a baax ci balaa ngay takk nit ci noo koy jànge <hesitation> dafa am jikko yoo xam ne de su nekkee ci nit man na ñi jàppu walla ñu gëm ni nit kooku ku baax la. Bi ci njëkk walla boog man bi ma bi ma ci gën a taamu man mooy jigéen boo xam ne ku man a joxe ñam la maanaam lekk, jigéen boo xam ne ku tabe la waaye jigéen boo xam ne nit ku teey la, ku dal moom la ba pare, jigéen boo xam ne tamit ku bëgg nit la paska nit ku nekk am nga ay nit, te ku bëggut nit du man a bëgg say nit. Ku tabewut say nit bu ñëwee du leen man a jox lekk. Jigéen bu dalut, lépp lum dégg rekk man na koo def poro lu rëy fekk nekkul lu rëy. Dafa am ñetti jikko walla ñeent yooyu noonu bu nekkee ci nit, man nga dem wuti ko soxna li si des nga mottalil ko sa bopp.